اي طبعا الزول ممكن يتعامل بي طريقة غير انانية و بي تفاني، لكن هي ممكن تكون حاجة صعبة شويةأ لكن أكيد في كتار و في أمثلة كتيرة بتاعت ناس بضحوا و بيعملوا حاجات غصبا عنهم ولا ضد نفسهم أصح من غصبا عنهم عشان فايدة الناس ولا زول تاني.